कै भैर देश मा यात्रा सुरक्षित कनू कू वे देशा संस्कृति परम्पराओं बारे मा जानकारी हूण चैंद। वे देश क सुरक्षित स्थानों बारा मा जानकारी हूण चैद। यात्रा मा दस्तावेज हमेशा ध्यान रखण चैद। आवश्यक सामग्री भी पैक कन चैंद। होटल परिवहन बुकिंग दिखण चैंद। वे देश दूतावास से संपर्क रखण चैंद। पुलिस आपातकालीन सेवा पता कन चैंद। यात्रा बीमा कवरेज क्या चा। सब पता कन चैंद।